<hesitation> Woni kii muturire jwakwa gintu kiria mpumba gutamani mono ikwithira kii munthiria mbonaa naagu yaani ariukira naagwita ngugi chiawe atutega muntu uriku kanooriku ukethira muntu jou eena meshima jawe nya njirene ukethira untu bugukarika ukeethirwa muntu uu nwee okumaara ukeethira kingookejakwithira ii yukune tuuchiandikithia naa ome ukethira muntu uria atitigairwa neena into biawe lakini atichionanagia ukoona ii muntu yaani munyenyekevu kiri antu yaani ethira oomwithira agakwamukira ethira kuri untu winabu buntu ukamwita agwitike aakwaririe aakwee advice nokethira Muntu jou ukwaa yaani mantu aakwaa mantu jaria jombaa gagutehtia muturirene jwaku muntu jou naankenagia mono noontu riria gwikira inya ee muturire nuambaa kurecoroea kairi noontu aakeja kwithirwa kwiorari oacheka nwithaira muntuu ookwariria aakwoneria uria umba kinya wingwa gukira muntu jou uu ni imbigagua nkoronekwa nkankaete. Nookethira muntu jou akamenya muntu Fulani nyaatikwigua bwega kana ibumuchangira wee atitegaa kiwango kiria agaita kana inuu kana ibaraiganagua kana batiraiganagua withaira muntu jou ariembere na yaani guuchitaniria yaani gwa kila kitu na nwithaira kinya kwi muntu yaani wii yaani eenabio indi eekara taa atinabio muntuu nambakaa sana naa imbigagua bwega ki muntu jou kwithirwa guchionaria yaani eerabio indi atina nwikamio kiri antu yaani aribwoni tu ibung’anene na muntu utinakio muntu jou kii mutarire jwakwa imbigagua ng’aniri sana na kwithirwa muntu jou nkimwendaa Naa kinyaningwa ngakena kwithirwa yaani muntu jou ario na nyaningwa nkenda kwithirwa nkari tawe.